छत्तीसगढ़ में हम एकर कह सकत हन क्या मनके ले। काबिलियत ल बढ़ाई बार टर्मिनोलॉजी के इस्तेमाल करे। ओ ठीक है फायदा टेक्नालॉजी ले हमन कई रोग के इलाज कर सकत। ही नवा ज्ञान हासिल कर सकत ही आऊ हमर काम कई। आसान हो गए है नुकसान हर कोनो ल के पास। टेक्नालॉजी के बराबर सुविधा नई हे एकर ले। समाज म हट खड़े हो सकत हे नवा तकनीक मन के जिंदगी भी आऊ। खतरा बन सकत हे नैतिक सवाल क्या हमन जेठनीइंक्रेशन तकनीक ले। मनके के काबिलियत बढ़ाई के कोशिश कर सकत ही।